<hesitation> तो लेख को यो उद्धेश रज की जेकवी जेकाम मतलब। वो रज रूची की भी मतलब दिवाली, दसेरा, होली या और भी कोई नेता हुया। या इन पर लिखनु हो तो वो लेख लिखाज उकापर और उनकी जीवनी न लिखाज। असा कहीं तरका मतलब लेख लिखयाज और उका <hesitation> जीवनी चे या तेवारों पर जो भी उनका वो चे की किस उद्धेश से तेवार मनायाज। तो उनका लेख लिखयाज उनका मतलब की जेकासे। वी पुस्तक न से आरजित करीना केसा कही भी वो करीना न लिखाज लेक उनका उपर मतलब ने।